<hesitation> Biby mahay mandavaka fantako izao anh, <hesitation> voalavo anh, trandranka de bibilava ah. _x000D_ Antony agnanaovan-jareo an'zany anh <hesitation> hiarovan-jareo tegna hoe sao de misy <hesitation> raha magnarakaraka zareo de mba very zany le le tracen-jareo am'zegny.